विशाल श्रोतागणों उमसको सामने प्रस्तुति लानो सुझाव ह्यू दू। प्रस्तुतिऊ तैयारी। विषयऊ चयन आनु विषयऊ चयनऊ वधानी इस लानी ऐ जू सुनिश्चित लानी कि जू किनू आनु श्रोताऊ प्रासंगिक रंग रुचिकर नितो। प्रस्तुतिऊ रूपरेखा आनु प्रस्तुति रूपरेखा तैयार लानी और जू सुनिश्चित लानी कि दो स्पष्ट रंग संगठित तौ। सामग्रीऊ संग्रह आनु प्रस्तुतिऊ आवश्यक सामग्रीऊ संग्रह लानी, जैसे कि चित्र, ग्राफ, रंग वीडियो।